Wa lo ye wa'a nka kuu lo siempre lo <hesitation> na ja'a ndáa nkaso, jnu na nka kuu, jnu na nka ku-iniso na nka, xi ye naá kuu ye wa'a.